La mieritseritsy ny loko volotany aho o volotany da midika ho lokony tany da ny lokony tany zay loko maloto hokany lotoloto regny zany ny ny lokony lokony volotany matromatroky aby